لو بروح المريخ بأخذ معي أول شي طبيب ماهر عشان يحافظ على صحتي كمان بأخذ معايا مهند مهندس ميكانيكا عشان يصلح أي عطل ي يصير في المركبة، كمان بأخذ معايا عالم نبات عشان يزرعلنا الطعام وكمان بأخذ عالم نفس عشان يساعدنا نتأقلم على العيش في المكان الجديد، وبأخذ طباخ شاطر عشان يطبخلنا أكل جديد.